Eyei rof ovei non tan fo yang pla naa ror univesiti ri te nom nat a rof. Ri nating kakaa babainy ror tan fan, ri te kakaa babainy fo kia ta binun ge saa, kaa rori fan. Rof ovei non tan fo, vurots au fo guei naa ror univesiti ri te nom nat rof, bun nat ri te nat saf ka naa ri kat ror ya tan nainy kain nainy tovei ra te kaa ror tsunia. kima nainy rof, nainy iring.